أذكر مرة كنت مسافر برحلة طويلة وكان عندي جدول مرتب وأشياء لازم أخلصها. فجأة الطيارة أتأخرت أكثر من ثلاث ساعات. بعدها ضاعت حقيبتي في المطار. هاليوم كان كله-كله سوء حظ. كل شيء كان ضدي. كنت متضايق جدا لكن بالنهاية تعلمت الأمور ما تمشي مثل ما نخطط لها. ونسيت الحظ السيء بعد كام يوم.